النرويج جوها بكون بارد طول الحول والشتا فيها طويل وبارد بالذات في الشمال والصيف عندهم معتدل وقصير الجو حقهم غريب خلاص الشمس بتكون فترات قصيرة في الصيف أما في الشتا عندهم أيام طويلة مظلمة والشمس ما بتظهر فيها